مشروبي المفضل هو قازوزا باردا، حط في كاس برشا ثلج و صب القازوزا مشروب قازوزا أبن حاجه، و لا قهوا، القهوا نسخن الحليب نحط القهوا، ن-نحط الحليب نسخنو نحطو في الكاس نزيدو السكر و القهوا و نشرب.